عادي تحس بالخوف والخلعة فاش غدي تركب شي طيارة، غير خاس تعرف راه الطيارات مصيبين باش يكونو أمنين أو لا حسيتي بالخوف أولا الخلعة بدات كتشد فيك <noise> تنفس مزيان وبدى تفكر في <hesitation> چاع هادوك الحوايج لكخليوك فرحان وكخليوك تحس مزيان، أو تسنط الموسيقى أولا تفرج في شي فلم حتى توصل